Sɛ nkorͻfo ennhu me a, mennhyɛ da nnhu mfaso biara ͻdze bɛberɛ m'abrabͻ na mbom sɛ menya tum a mobotum dze etu akͻ beebi a mepɛ dɛ mokͻ biara a, megye dzi dɛ ͻbͻboa me papaapa osiandɛ, mohwɛ wimu a ndzɛmba pii na muhu na nkyɛ mutum mutu kͻ sor a, nkyɛ motum m'akͻ sosͻ sor bea Nyankopͻn ͻwͻ na ndzɛmba a etwa noho ehyia nyinara. Afei so, mobotum akͻ beebiara mepɛ dɛ mokͻ ntsɛm ntsɛm, mutui ara na mesi hͻ.